<hesitation> "په پخلی کې مصالې د خوړو خوند او بوی بدلوي او ډېر مهم رول لري. زه شاوخوا شل عامې مصالې پېژنم چې زيات وختونه مې پخ - په پخلی کې کارول کېژي. زيره، دارچينی، لونګ، ایل، تور مرچ او سپين مرچ ډېر عام دي. اوژه، پياز، ادرک او د غنمو اوړه هم د خوند لپاره کارول کېژي. مصاله جات له هلډي، د چيرې مرچ، کچالو مسالو او چکني مساله ډېر کارېژي. کاري پاوډر، ګرم مصاله، جوزبويا، باديان او خشخاش هم عام دي. د غوا يا چرګ غوشې لپاره ځانګړي مصالې هم بازار کې موندل کېژي. دا مصالې نه يوازې خوند زیاتوي، بلکې روغتيا ته هم ګټه رسوي. په دوديز پخلی کې ام د مصالو سم توازن د خوړو ذائقه تعقیبوی."